व्हाईट मुणजे धावो कलर। योह पीस कलर मानन फामद असा। कोण मरतात तेव्हा योह कलर घालतात। योह कलर जितको बरो मुनतत तितकोत वैत सुधा मंतात। या कलरच्या कापड्यांनी गर्मी जाईना। योह कलर कापड्यांक छड दिस नितळ दौवरीना लोईले काए समटेत दिसांक येतात कि कापडे लोईले ते डाग दिसतात।